اهم حاجة نركز ان احنا نحل مشاكل الأرض لان من كل الناس مهتمة بالفضاء و مش كل الناس اساساً تعرف الفضاء ده فيه ايه اهم حاجة عندهم ان هما مشاكلهم تتحل و يبقوا عايشين عيشة كويسة وقت ما يبقوا عايشين عيشة كويسة يقدروا بقا يستكشفوا الفضاء او يعملوا اي حاجة تانية في حياتهم